Tɔ ama wɔ na kutuma, kɔ̄ ɔ naa kutuma nisa-nisa-nisa nnɛ, tɔ kɔ̄ ɔ nini ribli wɔ a kplɔ ngbda-ngbla lo ko manyi agita kɔ̄ ɔ dɔ ta nnɛ so, isa cɛ lukpɛ isa muta ɔsɔ̄ isa mizi kɔ̄ osi a zɔrɔ nnɛ, isa mizi hikpɛ atsa muta nnɛ, tɔ nma isa nnɛ, isa ban bɛ nnɛ kɔ̄ ndidrɛ, isa a-acɛ nworo, ama isa a mizi, nzɔrɔ agablɛ lukpɛ itsi, ndzi kukpi kɔ̄ n krɔ nkpi so shike dai imɛ dɛ <hesitation> nma mɛ zan ndza nyɛnyra muna azaa <hesitation> nyɛnyra muna, itsi nnɛ muna tunu kɔ̄ mɛ rikwe nnɛ kɔ̄ nna nbɛlɛ kutuma nnɛ so, kɔ̄ nbɛ si lukpo na so gā kɔ̄ adɔ̄bɔ kɔ̄ ndrɛ kɔ̄ zɔrɔ nnɛ kɛ na so a zwa kɔ̄ yaka yi mijili kɔ̄ yi dɔ wusɔ nnɛ kɔ̄ yipɛ gā kɔ̄ a dɔrɔ kɔ̄ nyɛ zɔrɔ nnɛ, kuma gā kɔ̄ nɔ mɛ n dɔ̄ zɔrɔ, kɔ̄ ndɔ̄ zɔrɔ ko wini ipɛrɛ si nnɛ kɛna toh la kpɛ bɛ lukpɛ isa a muta nnɛ, tɔ nkɔ̄ nna kɔ̄ n na kɔ̄ nna wusɔ gā kɔ̄ kusrukpɛ nnɛ ada yakan nnɛ kɔ̄ kpɛlɛ bɛ itsi kɔ̄ la za bɔ

Isa za isa mizi lukpɛ isa muta nnɛ <hesitation> ndɔ zɔrɔ gā kɔ̄ adɔrɔ kɔ̄ nɛ zɔrɔ kaa jijili nnɛ na ncɛ okɔ̄, ndɔ̄ nmalɛ <hesitation> magā nnɛ kutuma ninnɛ kɔ̄ la da ka kɔ̄ minyɛ ba wɔsɔ, mijili ba wɔsɔ gā kɔ̄ adɔrɔ kɔ̄ ba wusɔ nnɛ ibɛ yi kɔ̄ yibɛ nnɛ nza nmale lɛɛ kucɔ ibɔ ajɛ kutuma mijili kɔ̄ akpo kɔ̄ mijili ba pɛ kɔ̄ <hesitation> minyɛ ba pɛ kɔ̄ la dɔ lukpɛ minyɛ bɔ a dɔ̄ ka la dɔ̄ dɔ̄ ablɛla shɔra nnɛ wa, nyɛ bɛ ngā kɔ̄ gɛ, ada oka kɔ̄ gɛgɛ konyɛ apɛ kutu kɔ̄ <hesitation> labɛ na gbla dɔ ablɛ la nnɛ